Kɨ̄ꞌɨ̄n pasadu kikaꞌnkatɨi ñadɨꞌɨ̄knɨ kuniꞌti ntɨɨ vi kuniꞌti inu kuniꞌti ntuteꞌug é vi rūfrescú ékoꞌo netikanvꞌneti nakadá kani viiti ne kuiꞌin ne ti dɨvɨ dóo ñadɨ̄ꞌɨ̄ ché vi dɨvɨ kuví duntɨ́kɨ méꞌñū xuꞌun ne kuví dɨ koꞌo musico cantú dɨ dɨvɨ xuún ne xúun kainiña ne muu ili kuaꞌa muuli cuan omuli tuun kada kiꞌni ñá kiká ñā kɨ̄ꞌɨn ñá vii méꞌñū kɨ́ꞌɨn ña kɨ̄ꞌɨ̄n músico ñɨꞌa vi kuntoo dîni ña kúnu xeꞌe ña ne vs nsííakutā vií ña ɨvɨ káku iꞌá ña ne dɨvɨ kuchi tavi kuchi dɨꞌɨ ñiví ñucú gūrelvi xoovi. Ukutíñu uāvi dɨvɨ malbá viɨuku ntokoo ñúꞌu vi kuthi dɨꞌɨ ꞌaché neene ché vi d kui koo naáña vi ɨɨn ñoo koó ña kadanakuntícin ña v kuaꞌā túvi ntuchi u ni ntuvi ka kuáꞌa túvi ntuchi túvi kúñu vi kúvi xuꞌun vi na kuíta ka xiko ita ñúꞌu vi dɨvɨ kuāꞌá muli vi ita kɨɨn ñɨvi ntí ka vi ntokoo ñúꞌu vi kuídochoko lati vichóꞌo nañāvɨ chóꞌo ñɨkɨ kaíni ña xuꞌun vi kɨꞌnī a kapi saan ntuvi. Ntukutu citó vi nako itakɨ́ɨ́n vi dɨvɨ nakuéku káꞌ vi dɨvɨ̄ iñúuvi sava dó ne nakaan ñuíví di kuntoo daꞌna ne ñá vi míi dɨvɨ īó mardumá ne koꞌo ña tute úchi vi tute vi dí vi ntiꞌne íta vi koꞌo ña kāfee vi viko ābgosto vi ꞌxéꞌun vi ña úxuu nī vi úꞌxi kɨmi vi xéꞌun vi kaíni naa ña kanvi kāndu vi nɨɨ xaꞌdundɨ̄kɨ́ vi xúꞌūn vi kañuꞌu taꞌan ntíchi kantu ñɨɨkɨ cute i vi naña vi muuli cuaan vivɨ ntɨɨ xa guā jiyu vi. Kakua ka ntu kachoꞌo ntuchi i ra kūtuni aros ntáēé ña kūú chi na pusada vi kaíni á kūú chii kuaꞌa túvi kutuni aros káinɨ ñaꞌa i keda váꞌā túvi xe mꞌi ntáɨ é ña túvi kúñū míꞌi ntáēé ña túvi ntuchi míꞌī ntáɨé ña tvi dɨvɨ dɨꞌɨxaꞌa xúꞌun vi kakuaꞌa dɨvɨ túvi rajávi mꞌɨnáēé ña xúꞌun chiladu vi.